أكيد لازم أغير أسلوب الشرح، واجعل الدرس أكثر تفاعلية. يمكن أستخدم أسئلة مفتوحة ونشاط جماعي، عشان أرجع أجذب إنتباههم أو حتى أعطيهم فترة راحة صغيرة.